Eng' ng'alek ap katunisiet, kocham keleini lakwa mewe kopchi nemaitapen ile kararan koya, itapeni ng'o kararan koya ko kelechin wiy koyyae kararan, ko ng'oy ko ya chito, kotkotinye atep nekara neya chito, komanyalunot iwe koya, ng'amu ng'ot ko ma- mara chichi koeen kumin. kome manyalchinin iwe koyae ng'amu maipinyoru atepto nekararan, ko ng'ot ko iwat akoi icham amu tinye kasit nyin nekararan, kotinye akot chepkondok chemuuch kotaretok karoon ne iwee, ne iwe koipin, kelechin kararan noe, koyeiwe anyun kong'ung anyun kokotoma anyun iwe koyae, ko sapos ii- iinai ileperiptai chichoe keicham amu kararan, konetai, komache ipi ikonyiti chichoe, makipolchin ikonyiti amu kakochamin akine is kole kan kany atunin, ii kosapos ipikonyit, iachi kiy tukul nemache, ng'amu kararan chichoe.